Ëcwö myero obut oywe ka winyo nï edhero.

Gïn cükö gïnï cwiny ëthïnö ëka nï ëk ömak gïnï kwan na tëk.

Cukul ï kabedona ömïö cwak both ëthïnö na yaa gïnï kï ï pacö na görü kï mïnögï kwan nöö abonge cül.

An angeo nï rac kinge cïdhö pimere

Thama na an amïö both mïn athïn na tïdï nï myero ödödh athïn mërë cawa kï cawa, ëka athïn myero ödöth naka othun dwethe abicël ëka dong öcak mïö cem na papath.

Mon onyo ëthïnö anyira më pacöwa kwan ölökö thamagï pïën jö ökënë do ngeo tïmö bicinec, jö ökënë ngeo düö ötöka, jö ökënë ngeo tic kï caran, jö ökënë obedo madam onyo apwony më cukul mö ni. Koth manunu pïlö wi jö matëk kï kin gang na nwongo ëthïnö yaa kï ïë.

An amarö rükö böng na lalac gïnï böng na nwongo ba dïng, ën böng nön ka arükö mïö thon yamö küdha, ëntö pathï mëna pepera, man ba dök nyutha thon ba dök lana ï dyere, ëka pwonya wëkö abedo na bër kï ruk na nwongo dhanö mïtö.

Ëyö an agwökö cïlïngna ï bang.

Jïï marö woth kï tyën jö, gar, pikipiki ëka k'ötöka.

Gin na an angeo na makö wer ënë nï myero ibed kï dwön na bër, ëka wer më mïöni ngeo wer myero ibed ngat na marö wer. Ka ïmarö wer inwongo thon ïpwöyö kit na in iwer ködë na bër.

Ee atwërö gïn ene tye kala na cöl, kithole ëka mën n'akwar.

Obedo nywakö jami na bïth calö olyedi kï ngat na two ëka dökï obedo bütö kï ngat na in ba ingeo yot kome.

Ëë wan etye kï mac electricity ï pacöwa

Kwan öyabö ngecna na thuth ï kom ngec na papath

Pwonyere më cinia ölökërë ökö pïën karikulamgï dong tye na path.

Myero anën nï abedo ï kin lwak karë kï karë ëk ökönya gïnï kï thama na bëcö.

An atio pï caa aboro ëka kinge caa nön alwökara cë abuto pïny ayweo

Tic k'ëtëla dini më kabedo ni gïn marö pwonyo gïnï jö lok k'Obanga, mïtö gïnï nï jïï örïbërë kanya acël ëka pol karë gïn dag apokapoka, k'apokapoka tye ï kin jïï gïn jükö ökö na bër ekobo nï Kiricito tye acël kür epokere onu ebedo jö k'Obanga obed gïnï acël.

Jö më pacöna ogedo gïnï ëka könyö gïnï jö na tye gïnï kï peki na papath.

Yodhi na bër më gwökö yugi kï ï kabedona ënë më ywëö pïny ökö ëka ka ïywëö pïny, itero ökö ïönyö ökö ï bur yugi ka cë ïönyö ï bur yugi, dong ïcwïnyo nökënë ökö ëka ka mën na ba cwïnyë, ikuro ökö dökï ïwëkö yarë na leng.

Bedo abonge tic mïö ibedo ngat n'ökanërë akana ëntö ka tic tye teri both jïï. Ka dong in itye both jïï, tic na in ïtïmö both jïï ni nyuthi both jïï na calö ngat na marö tic cë dong tic nön thon nwongo ïpwöyö pïën nwongo ïtïmö gin n'oporo lwak.

Jö më kabedona mïö gïnï cwak pï pwonyere pï jö pï lwak më pacöna.

Jami më kwan nyutho anyim më pacö bedo na bër kothere ka karë më kwan öcakë nwongo ëthïnö ducu kï komiti më cukul thon yünö gïnï ëthïnö më bino ï cukul ka dong athïn nön ökwanö athïn nwongo ryëk ënënö na calö atic na nwongo könyö kabedo nön ï yoo n'opore.

Ka ba ëmïö ëthïnö cem na bër mïö ëthïnö nwongo önwëng pyër

Jïï marö woth kï apwöyö. Jïi marö woth k'ötöka, tyëlö, gar ëka gin nökënë na nwongo könyö calö böda pikipiki. Gin nön könyö gïnï na tëk ëka ka ïnënö ï lobowa më Thur jami nön dong tye na pol na nwongo mïö woth bedo na yot.

Anyuth më two para tye nï, nwongo dhanö bedo kënëkënë, ëka caa kïwëng nwongo othonere athona.